Ny fitaovana fototra hita eo amin'ny kiraro moa izany an dia ny faladian kiraro, ny hoditra mameno ny kiraro, dia eo ny tadikiraro izany koa an, mila ny faladia moa izany mila mbola tsaratsara, mila tsara daholo izany ireo akora ireo vao afaka hanaovanao ilay kiraro raha tsy izany dia tsy mety hanaovana ilay kiraro